<hesitation> ngalukhaa ngalukhakhu studio embolaa khururaasasa wan di ano, esalanga nyasaye naba niyekula tsingila sasa abukurire abwene yahoo bulamu bwanje, khutukha nikhuba rahisi sichira embanyanga mbu nyasaye naachoma naa yana embe wa khuiyetsia busy mubulimi nende khuiyesi busy khumilimo chianje milimo chilia bibe chia amatunda, matunda karulamo nditsakhu tsingubo, vikombe ngulekho amakondi enjiake khuruka tsingakho me nyole sasa ango wanje bakhakhola shina akhatsiaka okhuchirira, sikira ebindu ebinji ndaakusua ebindu ebinji biarula khusia mubonji khulwa hasara kho endarajianya enzirire nende bulimi khumiaka kumi chienjalaa mbili chino ubulimi bulia buubanzekho likondi buu mbesiekho tsingokho, buumbasiakho ebindu binyala khuukhonya, kata ndiikombanga nibwo bulimi buukhonya bulahi bwana, embekhu omundu onyola khuikulakho okhakioski abandu babukurilakha amandasi nomba kdf nende tsidonatsi bibe ebindu binyala okhutsiaka khuukhonya khulwa obulamu nende okhusirira, endashe khuikharira abwane yahoo tawe nyasaye we sayanga abe onyala okhutusia amarolo kanje, khumakhuha kene kali